نحب نكون موسيقار عظيم؛ السبب إن الموسيقى تقدر توصل للناس من غير ما يحتاجوا يعرفوا لغتك، أو ثقافتك، صوت الآلات، والكلمات تقدر تعبر عن مشاعر، وأحاسيس عميقة، وتخلي الناس يحسوا بالحاجة اللي انت تحس فيها، الرسم برضو جماله، لكن الموسيقى تقدر توصل للقلب مباشرة، وبتخلي الناس يعيشوا اللحظة معاك.